איך ווייס נישט אויב איך וואלט געקענט וואקסן אליין מיינע עסן, אבער, איך וואלט זיך ארומגעפרעגט אדער אויסגעפינען וויאזוי <hesitation> איך וואלט געוואקסן נאר כ'מיין געזונטע זאכן באט דאס איז אויך נאר וואס מען קען וואקסן, <hesitation> איך וואלט געמאכט ברויט מיט פרוכט און אסאך זאכן